stefnir í að Alþingi samþykki breytingu á útlendingalögum sem hefur í för með sér

grundvallarbreytingu á réttarstöðu hælisleitenda sem eru hér á landi

í sérstaklega viðkvæmri stöðu þetta er niðurstaða samningaviðræðna formanna flokkanna sem hafa staðið undanfarna daga

hingað eru komin Sigríður Andersen dómsmálaráðherra og Logi Einarsson formaður velkomin ef við rifjum aðeins upp í greinargerðinni sem fylgir þessu frumvarpi segir að að íslensk stjórnvöld ætli að taka til efnismeðferðar og við sjáum

meðferð sem skilgreinir það í þessari stöðu en Sigríður þú gagnrýndir þetta frumvarp harðlega á þinginu í dag og sagðir að það væri stundum talað um reykfyllt bakherbergi í aðdraganda kosninga og hrossakaup og það væri þyngra en tárum taki að fylgjast með framvindu þessa máls farðu aðeins yfir það af hverju já ég nefndi það að ég hefði svo sem fylgst með gerð þessa frumvarps frá upphafi og tók það sérstaklega fram að þetta frumvarp hafi tekið miklum breytingum frá því frá því þegar ég sá það fyrst það hefur verið dregið úr ýmsum efnisatriðum í þessu og tímamörkin tímamörkin sem hér er miðað við hafa verið rýmkuð og annað en mér hefur hefur hins vegar þótt þær breytingar tilgangur frumvarpsins eins og því hefur verið lýst líka í umræðunni í dag á Alþingi hefur verið sá að koma tilteknum hælisleitendum sem eru hér með mál til meðferðar koma þeim undir undir lögin þannig að það fórum fram svona einhverjir útreikningar og samningar um það hjá þessum frumvarpshöfundum ég tek það nú fram að það er ekki rétt að

að þessu þið eruð ekki með í þessu plaggi og standið ekki nei ég nefni það svona að efnislega hef ég við þetta að athuga

að þetta er auðvitað frumvarp sem sem ætlað er að grípa inn í afgreiðslu tiltekinna mála hjá stjórnsýslunni og

gilda í takmarkaðan tíma þannig að þetta frumvarp nær bara til þeirra hælisleitenda sem hingað eru komnir til landsins og eru með mál í meðferð og eða hafa fengið höfnun en eru

hefur ekki enn verið vísað úr landi og frumvarpið sjálft sko lagagreinarnar

fjalla auðvitað bara um börn öll ummæli í í greinargerðinni eru auðvitað ekki lagatextinn og það eru auðvitað áhöld um það hvort að hægt sé að vinna eftir einhverjum lagatextum og

og ádrátt sem er í er í greinargerð

ádrátt um það að

taka til efnislegrar meðferðar umsókir frá fólki í viðkvæmri stöðu

í greinargerðinni þar sem segir að áréttaður skuli sá vilji löggjafans að þetta skuli gert og þetta er beinlínis rangt

að í núgildandi lögum var þetta ákvæði þessu líkt í frumvarpstextanum sjálfum en féll niður við meðferð málsins á þingi fyrir ári síðan alveg skýr hvað þetta varðar það hefur aldrei verið

að allar umsóknir frá öllum í viðkvæmri stöðu fái efnismeðferð ef það væri svo þá værum við ekki að taka samstarfi Schengen ríkjanna með afgreiðslu mála í samræmi við Dyflinnarreglugerðina það liggur alveg fyrir langflestir sem hingað koma má auðvitað segja að séu í viðkvæmri stöðu það segir sig nú bara sjálft þeir sem koma hingað og

eða hvar sem er í heiminum eru margir hverjir í viðkvæmri stöðu og þetta getur ekki ekki heldur verið þessi ádráttur

að vinna eftir ef það er ekki sérstaklega áréttað í lagatextanum það er lagatextinn fjallar bara um börn en svo segir hérna í greinargerðinni jafnframt væri þá almennt eðlilegt að taka til efnislegrar meðferðar umsóknir foreldra sem fara með forsjá barns og eftir atvikum systkina

ummæli af þessum toga í greinargerð geta ekki verið undirstaða undir eðlilega stjórnsýslu og úrvinnslu mála þannig að eftir stendur spurningin næði þetta frumvarp fram að ganga óbreytt þá stendur eftir spurningin er hér verið að fjalla bara um það og gera kröfu um það að afgreiðsla sé afgreitt það á eftir að taka afstöðu til þess hvað með með systkini og foreldra logi það er gagnrýnt að þetta sé bara sértækt úrræði fyrir nokkrar manneskjur sem eru hér á Íslandi

og stendur til að senda úr landi

af stað með því að óska eftir því að tvær stúlkur fengju ríkisborgararétt

nú er er þetta niðurstaðan ertu sáttur við þetta sko fyrst skulum við átta okkur á því að við erum að tala um börn kannski það sem er okkur allra heilagast í lífinu og skiptir mestu máli og við erum ekki að tala um börn sem búa við þær aðstæður sem við Sigríður getum veitt okkar við erum að tala um börn sem búa við aðstæður sem enginn vill ímynda sér að hægt sé að lenda í frumvarpið sem ég lagði fram um ríkisborgararétt var algjör neyðarhemill til þess að stoppa í rauninni það að við vísuðum í burtu og þurftum að horfa upp á harmsögur viku eftir viku hérna á Íslandi vissulega var frumvarpið sértækt því það

ætlað að senda skýr skilaboð til stjórnvalda um til hvers ætlast væri af þeim að það ætti að byrða rétt barna við stjórnvaldsaðgerðir ákvarðanir sem vörðuðu hagsmuni þeirra og Alþingi getur ekki horft aðgerðalaust

á það að stjórnvald Alþingis eins og það hefur hugsað það og það kom skýrt fram

í dag að fyrrverandi þingmenn hafa einmitt litið þannig á þegar Sigríður talar svo um reykfyllt bakherbergi og hrossakaup þá er það athyglisvert

farið fyrir opnum tjöldum

tjöldum og

eina eina tilraunin til þess að stunda hrossakaup í reykfylltu bakherbergjum hafa verið hótanir um

að stoppa þetta mál og önnur og beita málþófi ef það komi fram ég verð að bregðast við þessu það hafa engar hótanir verið um málþóf á þessu það var rætt um að menn tækju þátt í umræðunni um stjórnarskrárbreytingar það er allt annað mál en í þessu máli hefur verið samkomulag milli

flokka um að þetta mál kæmist á dagskrá og það er komið á dagskrá og fái þinglega meðferð að standa fyrir því þvert á móti ætlumst við til þess að

svona mál fái mjög góða

ráðherra á það að hún sat ekki þessa formannafundi og veit í sjálfu sér ekkert hvað þar fór fram málþófi í þessu máli menn töluðu ekki um ákveðin mál en menn töluðu um að ef það næðist ekki utan um pakkann í heild sinni og allir væru ekki sammála þá myndi ekkert mál vera afgreitt og þessi orð voru sögð það hefur enginn lagst gegn því að þetta mál komist á dagskrá hvað börnin varðar vil ég

lögum samkvæmt og núgildandi lögum samkvæmt og í samræmi við allar á sviði mannréttindamála þá eru öll mál skoðuð hérna sérstakt og það er lagt mat á það þá

er alltaf lagt mat á það hvort það sé óhætt að senda viðkomandi til til dæmis Þýskalands til dæmis Grikklands Ungverjalands og þannig er það til dæmis í dag að menn hafa ekki verið að endursenda til Ungverjalands þótt að Dyflinnarreglugerðin heimili það það er tekin efnisleg afstaða í hverju einasta máli og hagsmunir barns eru alltaf

hátt að koma til móts við það heldur þvert á móti er verið að veita forgangi tilteknum málum sem ég hef fullan skilning á að menn hafi tilfinningar til og beri hag tiltekinna umsækjenda en ég bendi á það að á þessu ári

síðustu fjórar vikurnar um tíu börnum og munu koma börn á morgun og það munu koma börn daginn eftir

hvað með þau börn Logi ja sko ég hef viljað breyta útlendingalögunum þannig að tekið verði meira tillit til þessara hluta almennt og af því að Sigríður sagði í dag í ræðu ef ég man rétt hún talaði um gegnsæi og hún talaði um jafnræði auðvitað fer langbest á því en það gleymist svolítið annað í

verður líka að taka tillit til þess þannig að við þurfum að breyta þessum lögum þannig að þau taki betur tillit til barna og það er skýr krafa okkar núna þegar við förum í kosningabaráttu

flokkarnir gefi bara upp afstöðu sína til þessara mála

byrðar en flestir aðrir og stúlkan sem er hér

send til Þýskalands hún er hér í skóla hún er að umgangast vini hún býr hér við stöðugleika en eflaust væri hún í flóttamannabúðum þar þannig að það þarf að hugsa þetta og það er ekki bara hægt að vísa í reglur og eins og Bjarni Benediktsson sagði á þingi í dag við höfum ekki brotið nein lög sko lífið snýst ekki bara um það að allt sé í lagi ef þú stígur ekki yfir línu og fremur lögbrot þetta snýst

sem gerir okkur að mönnum

það er alveg rétt við þurfum að hafa mannúð og að mínu viti hafandi haft tækifæri til að fylgjast með þessum málum innan frá kerfinu öllum þessum stjórnsýslustigum sem fjalla um þessi mál þá hefur mér fundist afar faglegt og fólk hefur viljað leggja sig allt allt fram og og mikilli mannúð en

mannúðin við þurfum líka að vera raunsæ með mannúðina að leiðarljósi eitt af því sem ég hef áhyggjur af ekki bara ég heldur heldur fleiri er það að frumvarp sem þetta þar sem börnum

börn sjálf er veitt einhver önnur meðferð með þessum hætti hún hefur í för með sér einhverja ákveðna hættu á að menn komi hingað með börn

ekki neitt við höfum lent í því hér á Íslandi að fá slík mál meðal hælisleitanda þar sem barn er í fylgd með með umsækjendum um hæli sem ekki hafa tengst tengst umsækjendum og þetta er það sem okkur er bent á svona leið geti haft það í för með sér að börn í rauninni sérstaklega gert tillit til barna það er sérstaklega gert tillit til barna það er gert og börn sem koma

hverju skipti en þú talar um að það þurfi að breyta og setja nýja löggjöf það var unnið mjög markvisst að því að ná sáttum um þetta þið tókuð þátt í því hvað hefur breyst samkvæmt þeim

sem ég hef talað við þá er í rauninni ekkert í útlendingalögunum eins og þau eru í dag lesin með barnalögum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kæmi í veg fyrir að stjórnvöld veittu þessum börnum dvalarleyfi en það er alveg greinilegt að vilji Alþingis hefur ekki verið nógu skýr þannig að það er verið að praktísera hlutina á annan hátt en við höfum viljað Alþingi bregst við það er eingöngu það sem við erum að gera ég eins og ég sagði áðan ég ætlast til að þið fjölmiðlamenn spyrji hvern einasta frambjóðanda sem er líklegur til að setjast á Alþingi á eftir hvað ætlar hann eða hún að gera í þessum málum eftir kosningar mitt svar er skýrt taka þessi mál upp strax mig langar svarað þessu fyrir kosningar ég nefndi hérna um stefnuræðu forseta fyrir nokkrum dögum þá skoðun mína að það væri þverpólitískur hópur frá fulltrúm allra flokka til að fylgja menn eru ekki að gera neinar efnislegar breytingar á útlendingalögum til framtíðar heldur þvert á móti eru menn

að grípa inn í með

inn í málsmeðferð stjórnsýslunnar og ég nefndi það eftir að hafa orðið fyrir þrýstingi að grípa inn í stjórnsýsluna þegar menn að þá er farið á á á alþingismenn og menn hafa þarna brugðist við og ætla að láta sig hafa það að breyta þessum lögum

tilviljanakennt í tengslum við tiltekin mál og ég nefni það bara aftur að þetta mun ekki hafa nein áhrif á börnin sem koma á morgun ójafnræðið

sem af þessu er og

forgangsröðun þingmanna þessa frumvarpshöfunda hún er ekki gerð með hliðsjón af neyð umsækjenda það er ekki hér verið að forgangsraða með hliðsjón af neyð eða

við vildum auðvitað gera almennari breytingar til þess gafst ekki tími þetta var neyðarúrræði nei við erum ekki að fjalla um poka af appelsínum við erum að fjalla um börn og hvert barn skiptir máli

af því að þú talaði um það Sigríður Andersen að þú hafir boðað í stefnuræðu þinni að þú ætlaðir að leita víðtæks samráðs við alla stjórnmálaflokka um breytingu þingmálaskráin sem þú lagðir fram viku áður hafði ekkert um það að segja það var einungis að þessi mál komu upp við settum þau á dagskrá sem þú svona við verður þetta samþykkt á ekki með mínu atkvæði

í Hafnarfirði fékk nýtt tímabundið hlutverk um síðustu helgi þegar Sigurður Ingólfsson opnaði í samstarfi við Listasafn a s í sýninguna Innljós í kapellu og kjallara spítalans sem kunnugt er missti Listasafn a s í húsnæði sitt Ásmundarsal í fyrra en sýning Sigurðar markar upphafið að nýju átaki sem gengur út á að sýna verk í eigu safnsins út um allt land Bergsteinn fór á spítala það er nú þannig að við misstum

sýningarsalinn okkar í fyrra og erum að leita

í millitíðinni ákváðum við að setja upp prógramm

sýningar sem víðast við gerumst eiginlega förum inn á mismunandi stöðum á landinu sýningarnar verða til skiptis á höfuðborgarsvæðinu og

með skólaverkefni líka

gerum stuttmyndir

netið þessi sýning hérna er er fyrsta sýningin í sýningarröðinni sem við erum að skipuleggja

þetta kemur þannig til að Listasafn a s í auglýsti eftir tillögum síðastliðið vor ég skilaði valinu þau ákváðu að fyrsta sýningin færi í Hafnarfjörð

vettvangsferðir í Hafnarfjörð og skoðuðum

það komu

sex staðir til greina síðan þegar við skoðuðum spítalann og sáum þessa kapellu og kjallarann undir henni þá fannst okkur það tilvalið rými fyrir vídeó sem við ætluðum að sýna hlaðið merkingu og áhugaverð viðbót við verkið fyrsta verkið heitir þetta er vals sem keyrir yfir gólfið innan í honum er hiti og ljós þegar líður á verk er að þegar það kemur inn í rýmið

í kjallaranum steinsteyptur klefi lítill þá verður rýmið í heild sinni partur af verkinu ljósið verkinu lýsir upp rýmið og það myndast eitthvað nýtt þriðja verkið er verk sem heitir

er ekki bara þessi mynd sem ég er að búa til heldur andrúmsloft í alla byggingu sýningin mun svo

á Norðvesturland hugmyndin er að fara með þessi verk beint þangað líka og finna hentugt rými fyrir þau en við verðum líka að horfa áfram og mér sýnist Elísabet ætla að gera spennandi hluti þetta verkefni næstu fimm ára og svo eru þau að hugsa um að byggja nýtt húsnæði utan um safnið tækifærin eru alveg ótrúlega mörg

það sem er svo skemmtilegt við þetta er að nú förum við út um allt með sýningar við sækjum fólk heim þetta safn sem er að færa vinnandi fólki í landinu listina þættinum er þá lokið í

kvöld en á morgun ætlum við að fjalla um vinsælustu tónlistarmenn landsins í dag þar sem hægt er að nálgast allt efni þáttarins og menningarefni annarra miðla RÚV veriði sæl